السلام العالمي ممكن إذا توافر توافرت الإرادة والتعاون بين الدول يتوفر السلام العالمي، لازم نركز على الحوار، نركز على حل النزاعات، ونركز على العدالة الإجتماعية. <noise>